أفظل البيتزا لأنها تتنوع بأشكالها و أنواعها تقدري تاكليها بأي وقت سواء فطور غداء أو عشا غير كذا ما أمل منها تعتبر وچبه كامله الإيسكريم لذيذ بس ما يصلح كل يوم.